السلام عليكم. جماعة حبيت أسألكم أأ وين هذا الموقع الأثري؟ خاطري أزوره بس الخريطة يعني مو قاعدة تدليني ليه لأن صاير جذي مغلفج ومخشوش بين المزارع. ما عليكم أمر تقدرون تقولون ليي وين اروح؟ أو اذا في واحد معين اقدر أسأله؟ شكراً ما قصرتون يعطيكم العافية.